दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप का एक किनारे वाडा एक गणराज्य देश अ l दक्षिण अफ्रीका के खोज उनिस स दश मुझ अणे दक्षिण अफ्रीका ब्रिटिश साम्राज्य का एक हिस्सा था l दक्षिण अफ्रीका मुंझ आमारे काड़े _गोरे की राजनीति चलोती हेतु के कारण ईनुइ एक निते बाणे काडे_ गोरे के निते जो एबे तक लागे चले।